No teskirta surprise pati kanjun woni taa jaɓu goɗɗo annda, tasku moobtu ceede, ndaɓɓita babal to ngaɗoyta ɗum, ndaɓɓita fu ngaɗay ɓe, ngaɗanay ɓe maa hosting majum, keɓa ñaminda maa, keɓa koo ɗume taska, ko hewta ñalaande nde.